که اړ شم چې یوه ډوډۍ پرېږدم، نو ماښام ډوډۍ به پرېږدم. سهارنۍ د انرژۍ لپاره مهمه ده. د غرمې ډوډۍ د ورځې د منځ لپاره توازن راولي. ماښام که سپکه وي یا ونه خوړل شي، بدن ته دومره ضرر نه لري. خو دا باید له ډاکتر سره د مشورې وروسته وشي.